Môlamôla voisin-nareo tahô ra. Hainao hoe ino gny zinakany anaha teo? Nao zao ho izy tsy mijotso trano avao nareo, nefa miteza zaza, tsy mahay mandeha se gny zaza fa tsy mijotso tragno. Nao hoe patati patata, nao hoe miavognavo nareo, tsy fantatsy, tsy hita amy gny soa tsy hita amy gny ratsy. Tsy miresaky amin'olo, tsy mifosafosa olo. Môla io ra, ino aby gny idirany amy gny fiaignanao?